Pechda sabzavotlarni pishirish juda sog‘lom va mazali taom tayyotlash usuli hisoblanadi. Sabzavotlarni tozalab, bo‘laklarga kesib, zaytun moyi yoki ziravorlar sepib, pechga qo‘yishimiz va taxminan yigirma-o'ttiz daqiqa davomida qovurishimiz kerak!